खाणू हमर शरीर थै ताकत पैदा करदू जैसे हम दिनभर अपडू काम आराम से कैरी सकदा। और हमर शरीर मा जो जरूरी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन और मिनरल पूर्ती करदू।